<hesitation> eyevi lɔ̃na ka tsɔ tsona mɔ ne le eme, mia ŋ'tɔwo ne mi va mía be agblemɔwo, eyevi lɔna ka tsonɛ. Nuka ŋ'tsi be lɔ̃na ka tsonɛ ɖo? eyevi tsã, nuɖuɖu dzi etsã le. Ye be kalɔ̃lɔ̃ ma, ele shigbe ɖeke miatsã mi va yi ɖona gamɔ̃ ne elãwo nene. Eyevi ne elɔ̃ka leke eyevi ne elɔ̃ka ɖekea, a kpɔ be, o yɔna lãklivio be tɔbɔsu, ne ezro va le yia, eka ma ƒone, eka ma lene ye, yevia zɔna ɖe dzi, lena tɔbɔsu ma ɖunɛ. Ema me etsã tona kpɔna nu, ema me etsã tona kpɔna nu ɖuna. Mi wɔna exe lãklivi ɖe be todzi. Toŋdzi tsã, ne ezo va le yi ɖeke kpoa, ɛhĩ eka ekama e lene. Kokloʋã eyikama e lene. Gamɔ̃ e nyi etsã ɖo kple susu be ya teŋ yetsã ya kpɔ nu a ɖu. Eye, eye ya, eka ke be lɔ̃na ma, le nyeya nu nye Kpɔkpɔnua, gamɔ̃ e nyi be lina. Kokloʋã todzi, <hesitation> bon eset lãklivi wliwliwo li ye, eyi tsã trena mɔ̃ nawɔ danaɖe be, ne gamɔ̃ ma fe na ye tsã, eye etsã tsɔ wɔna nuɖuɖu. Vɔa, me exɔ be nyine etsua, ye n'tɔ tsã, e wɔna ye be atɔ̃ ɖe ele vo. E wɔna ye ɖe nuŋtsi nuŋtsi e nyi atɔ̃ viɖe vɔa, eka ya, gamɔ̃ e nyina be lina lo.